Ман бештар табаҳои оҳанинро меписандам, зеро онҳо гармиро хуб нигоҳ медоранд ва барои бирён кардани гӯшт ё сабзавот беҳтаринанд. Аммо табаҳои бо пӯшиши часпанда низ барои пухтани хӯрокҳои сабук, мисли тухм ё кулчақанд, бисёр қулайанд. Ҳар таба бартарии худро дорад интихоби ман вобаста ба хӯрокест, ки мепазам.